Пешрафти тиб боис шуд, ки одамон умри дарозтар бинанд. Ин барои оилаҳо ва наслҳои ҷавон хуб аст, зеро онҳо аз пиронсолон таҷриба мегиранд. Аммо зиёд шудани пиронсолон метавонад барои иқтисодиёт ва нигоҳубин мушкилии зиёд эҷод кунад. Бо вуҷуди ин, зиндагии солим ва дароз неъмат аст. Ҷомеа бояд омодаи дастгирии пиронсолон бошад.